Sahala amizao ñy tohiny rehadrehaky toy :-"Reko iha fa nahazo fisondrota ma maharitsy zao, nanao akory ñy nahavitanao anizao lahy ?la falya loha aho nahare ñ'azy, nahavita bevat'eha, mañanteña aho, fa hañampy anao zay, aminy ñy dinga mañaraky".